Ñy fomba fangalaha, ñy manentsy ñy fantso, mila hay nteña, tandry aia aminy fantso toy ao lay sents'ioo, mila hay nteña koa Ñy fomba fangalà ñazy ao mba tsy hanimba any fantsoo, alà nteña amipilengera ñy raha manentsy azy mba tsy hanimb'az.